كنت هحب ان انا اكون الغراب لأن ربنا اصطفاه عشان يعلم قابيل ابن سيدنا آدم ازاي يدفن جثة اخوه اللي قتله هابيل وكمان اسمع ان هو كائن عامل زي البشر كده يعني عندهم قوانين بتحكمهم ولو حد مثلا عمل غلط او اذنب بيتعاقب.